iliq suvda namlang va sovun bilan yaxshilab ishqalang. Yigirma soniya davomida qo'l kafti, barmoqlar va tirnoq taglarini ishqalang, so'ngra suv bilan yuvib, toza sochiq bilan quriting.